فقدان المفاتيح مصيبة، بس أقدر أعوضها بسرعة، أما الهاتف فيه كل حياتي صور، أرقام، رسائل، فقدانه زي ما تقول فقد جزء مني، الهاتف هو حياتنا اليومية فيه شغلنا، دراستنا، أصحابنا، فقدانه يعني انقطاع عن العالم كله، المفاتيح أقدر أطلب نسخة جديدة بسرعة، الأفضل تحافظ على أغراضك كلها، وتعمل نسخة احتياطية من بيانات هاتفك عشان ما توقع في هالموقف الموجع.